èni àámi èle, ùŋle wèe nàáá mi nɔ̀ɔ ni èéè fe íbizàà é ná mla ikle wèeè nìlɔ ɖi ni ùŋonì wèe mlàa níì yà nàka. nìlɔ ɖi ni ówò òó nyi ani íkabi to íkàtù úɖì kɔ ówò nì bìà. úni kàɖi ítɛ zìiwɛ ímɛ̀mɛ̀ɛ́mɛ à nàáá ni lèele íɖo ítɛɛ, à náa kaɖi à mla kɔ bú ke ɔfɛ́ ɔwɛ, à nàáa lele iɖo kaɖi à mla kɔ bù banìi ikleéyi ínɛ̀ɛ̀, à nàáa lele iɖo, ògòzè ɔwɔ ɖi, ù bàá ɖi ɔwɛ náka nèzì ɛɖí káèè, à nàáa lele iɖoà ɛɖí úni kàɖi à nɔ ni éyi ni éyi ìífe íbizàà ikle wèe nàá mlaéyiì. ìgbè nyòo ó nó ɖo nàáa lele iɖo ítɛ ú náa fà bàni ikle wèe ɔwɛɛ̀à nàá mi tùu ítɛ si ɛnɛ́ tè à nà nɔ̀à ní uzó gùu ùwà àwa kɔéyi ètè ú nàá wulì yè úɖìì. à nàáá mi tùu ítɛ si tè à nànɔà ni u yize ikuéyi ké ŋèè, tè ú nà yize iku à nàá ŋeè. ùŋonì ɛɖí nàáa kɔ ekpeliwɛ úni súù, ú mla kɔ ùŋonì wèe zá tu ikle níì yà nɔ̀nɔ lèe. ùŋò màa na nɔ ni éyi ni ikle nàá mlaéyi. kayi ù nàá mlawɛ ɛ̀mi, ù nàáa mlawɛ ìzè màaké ɔwɔ wùlì ɔtí, ìnàkpɔ̀ íìntã ŋòti níìlɔ ɖi ni èé gbi éwu àá áŋka ni ɔtí, kele èsèse ìnɛ̀ ìkàsa ìnɛ̀ màa ɔwɔ wu ùŋle ɛɖí nàáa tìnìwɛ̀ kása à náa zi ami fè áninɛ màa èsèse lèe. úni ná ɖi íklee. búwo blɛ̀ɛ uɖuɖú nàáa mlawɛ à nàáa fè blèe ufɛ́ɛ ú náa kɔwɛ. kele <hesitation> ɔ̀tùtù blɛ̀ɛ inyé blɛ̀ɛ bubo nàáa za ánì ayiti màa bèé ni mlà ìbì màa ówó bèé yi gàá zì èle ùŋle à nàáa lele ù bá ɖi ɔwɔ náka nòkpòkpókɛ̀lɛ̀ ɛɖíì, ùŋonì úni ɖi úni sú ùŋle wèe nàáá mi nɔ̀ɔ ányi àámi lɔ ni éèé fe íbizà ni é nàá mla íklèe. iku mlàa ùŋonì wèe sú kó yá ikle, kótú ikle ówò nìnyà nìkle búá lèe.